Raha ilay loko maitsomaitso indray an, mieritreritra zava-maniry, ohatra hoe bozaka na ravina hazo, izay tonga dia tontolo iainana e.